Amin'izao tontolo mivoatra be izao, tokony ho haintsika ny mampifandanja tsara ny asantsika amin'ny fiainana. Satria manjary miteraka aretina ilay izy raha reraka loatra manenjika ny asa aman-draharaha.